Mi successi l'àutra vota, mi chiamau me mugghieri dicennuni cu lu ciatuni: Ninu, talia cca tanticchia, s'attuppau lu lavandinu!" Allura currivi a pigghiari lu stuppa lavandinu chi cu l'azioni di lu risucu fici nesciri di ddà dintra tutta la macaruria chi c'era stagnata. Fu un corpu. Poi certu l'operazioni po essiri chiù cumplicata a secunnu soccu c'è dintra lu lavandinu.